اليوم المثالي عندي يبدأ من الصبحيه ، الصبحيه أخد كوب القهوي لذيذ مع شوية هدوء ، بعدين اسوي شوية رياضه لتنشيط الجسم بعدين فطور لذيذ نقعد نتونس شوي مع العيله ، بعدين عالعصريه نطلع تمشيه <hesitation> نتونس و نسولف مع الربع ، في نهاية الليل كوب قهوى أو قراءة لي الكتاب المفضل.